مكان عملي فيه حوالي 15 دريشة بعضها كبير وبعضها صغير. وجود الدرايش يساعد في دخول الهواء والضوء الطبيعي، وهذا يخليني أركز وأحس بالراحة أثناء الشغل، خاصة في الأيام الطويلة, ويعطي شعور بالحيوية والنشاط.